<hesitation> Fitaovana fototra hita amin'ordinateur a misy chargeur izy ichargevana ananjy revo izy mi-decharge a, misy ecran izy a de misy sourie izy a de izy misy clavier isankarazagny misy alphabet amin'ny clavier a, misy numero a de misy karazagna <hesitation> indice jiaby amina clavier.